ס'איז דא פלייש טעלער וואס דאס איז א גרעסער סייז טעלער. און נאכדעם איז דא א זופ טעלער, פיש טעלערס, קאמפאט טעלערס. <hesitation>